Ny tena soa a! laha handeha hanao hizaha tany a Arzantine agnynga amin'ny vola Octobra sy amin'ny atsasatsasakin'ny vola Desambra iny igny ny tena soa mafanafana soa a! Tsy mamay loatsy sady tsy manintsy loatsy fa tena soa ny toetrandro agny <noise> amin'igny amizay ro mananaraotsy manao- manao karazana kilalao manao karazandraha raha maro azo atao atokotany egny.